संगीत प्राचीन काल से ही गायो जावे। राजा महाराजा रंग मंच करा चा। उपे संगीत करा चा। जसा भजन कर बो एक तरह से संगीत ही है। संगीत का कई अलग-अलग प्रकार है। सबमें अलग-अलग प्रकार से गावे।